Mitondra ny fiarako manokana aloha no tiako kokoa satria ao aho afaka manao izay tiako, afaka miainga amin'izay lera tiako ary koa hoe tsy misy hoe misisika, zay manko ilay ata rehefa le mandeha fiara fitateram-bahoaka iny misisika vao tafiditra ao anatiny.